Rio chaw kam do rio chaw kam rita kam xin ladika yow yawk ka ka sako bita kan ne ka lota <noise> me lio ras txuna kama.